איך האב נישט קיין פעטס סו, איך האב נישט קיין בעסטע, אבער אויב איך וואלט געהאט א פעט וואלט איך זייער שטארק ליב געהאט צו האבן א פאפעגיי, ס'וואלט געווען זייער אינטערעסאנט צו הערן <hesitation> וויאזוי ס'- דאס אויסצולערנען; זאכן צו נאכזאגן, און איך בין זיכער אז אלע קינדער אין די גאס וואלטן זייער שטארק געוואלט זיך שפילן מיט דאס און אלע קינדער וואלטן זייער הנאה געהאט, ס'וואלט געווען זייער אינטערעסאנט פאר זיי